إذا تفرغت لمدة سمانه كامله أول حاجه باش نبدا بيها هي تنظيم الوقت باش نعمل مزيج بين الراحة و الرياضه، كل يوم صباح نعمل تمرينات رياضيه و نقضي شويا وقت في القراءة و لا المراجعه، بعد الظهر باش نمشي نخرج مع صحابي، نكتشف أماكن جديدا و نقضي وقت مع الطبيعه، في الحشيه باش نركز على تطوير مهاراتي الشخصيه سوا كانت في الطب و لا في تعلم حاجه جديدا، و في لاخر نتاع اليوم باش نستمتع بوقت هادي مع العايله.